A dom ta cin di dak naan dak mɨ naan kwa dak mi ki ku poo naan yi ngurum mop pe te ngurum mop kat tuwap di kat mop kyel poo mɨ naan dang mop tuwap kat mop kyel poo mɨ naan dang mop tuwap be bi ni ku kuret pwet pe naan kwa ni yet kɨpat sa muut pu shum mu ani le be vwang shikbis mun be kwamun ret mu ki mu ya ngurum mop pe ngurum mop di dighin cin kubis be mu te nje mop ki mu nin ar mop ar mɨ pebang pe pɨkin mu jeso nje muut di be nin a arr pebang mun anle dak mɨ naan ni di nin tong kahkam kat ka cin dak mi naan be ki kat tong khakam kat ki cin dak mɨ naan be ngurum mop di mwan der shak kat ki cin dak mɨ naan reret bi mop kat so kɨ yil yakal mop kat mop ku mop a mɨ shit kwa mɨ yil nde mop di kaa kɨ peton be ngurum mop yakal mop kat dak cin wet pe sese kat mu le naan kɨ ken ma niya bi kuret biu mu so kokorong. A ni le be an poo dak mɨ naan se tu mu sat di ngurum mop, ret mop tuwap mop nok cin kubis tap mop cin dak sokot muw tap mop cin bi ku mop kyel tukup ku shak muw mop de a mɨ na meng muw kat ka de a ngu na meng be ba kwa naan di kyel san ku nga muw pe ngu ku niya ngu na meng wet be naan di toko kuni naan te ngu ko di toko kuni pe sese mu mwan ku kuret nder shak kat mɨ mwan ku kuret nder shak kat mu mwan ku kuret nder be paa naan di kyel san yakal mu so kokorong ka mɨ bi ku mun ki cin ni njep mun ma mop puut kɨbukun mu be mop kat ar mop di ya dak naan nde ni zak kat mop ya dak naan ni be ki kat naan ma di kyel retyit pe sat ti shi pe njep mun shi pe kuret mun yakal kuret ni di ki njep yakal njep mɨ njep mun mop ma tong di ku kuret zak pe sese ret mɨ cin a dak mɨ naan a ni bi kuret te mu kat ehkep di kɨ yil be ngurum mop mizep mop di kyel san yakal mizep nji tong ki yil mop di so biso pe kwa mun di mu ker war mɨ naan di cin bi kuret ku shak ba mu cin kubis ku shak a bi ni se. A pe sese be ɗi mu te ret mu cin bi kuret kat ki mwan bi mop ti nga a ngu mɨ naan kat ki mwan di ki se be mop ti to ngu nde a ran aa be ret a kat dak mɨ naan ni sar ni pe ki naa ngurum mop ku shikbis pwet reret pe sese ret rin kubis ku nde ya pɨkin mu yerep ti yet dak naan di to be pe sese bi ka nin pebang yi ngurum mop kat ka nin pebang yi be ret cin a bi kuret te kwa tong khakam tong di kɨ yil kɨ naa mop ki mop ki chi mun a mop ki tuwa mun to be ret sese tap mu chi shak muw kat dom shak be mu gong ki long kɨshak zak.